Мӯрчаҳо яке аз ҳайвонҳои зеҳндору заҳматкаш дар табиат ба шумор мераванд. Онҳо дар гурӯҳҳои калон зиндагӣ мекунанд, ки онҳоро колония меноманд. Онҳо хок, барг, хас ва дигар маводҳоро истифода бурда, нақбҳои мураккаб месозанд. Дар дохили он ҳуҷраҳои махсус барои тухмҳо, ғизо ва шоҳмӯрча ҷойгир мешаванд. Дар як колония се гурӯҳи асосии мӯрчаҳо ҳастанд: Шоҳмӯрча, мӯрчаҳои коргар ва мӯрчаҳои мард